मलय्सिअ जनगुस्त्रि मु होल् मलोय् कोए इन अरु जतिओ पोते कोरे निजस्थ हुकिअ निति रिति अरु जपोन् असे। इस्लम् सर्करि धर्म, हिन्दु-हिन्दु बुद्ध, क्रिस्तन् धर्म अदि अरु अन्यन धर्म मु बहुत् भबे प्रसोलिद्। मलय्सिअ जतिओ भक होइसे मलोय् अन्हते इन्ग्रजि बहुत् भबे प्रसोलिद्। अरु निज्-निज् हम्प्रदयो, तर सिन, अरु तलिम् बिबोह कोर होइ। अरु मलय्सिअ अहर् होइसे मलोय्, सिन, अरु भरतिओ, भबोर्, हुस्तदुर्, नसि लेमक्, एतु नैकोलो सवल् बिलि कोए, सतय्, तुति कनय्, किस्मन् खैद्रो, तेअलोगर् जतिओ खैद्रो असे। औ तेअलोगर् जतिओ उत्कब् होइसे, हरि अय, अदिल् फिति, हिन्दु हुकोले दिपबिलि पलोन् कोरे। अरु सैनिस् बे सैनिस्, निवेरो सैनिस्, नतुन् बो, नबोबोको पलोन् कोरे।